mu beya nɛ mɛ tawe a lena mu'a me bonu wa twin abe mɛ to bama'ua mɛ to bamako don to waya tawɛ awa ni tɛwa wa mia inso mawa mawa nan insona <hesitation> zeze nɛ me bo aro lo huwo zin ami dɛ ni an huwa zan aro lo <hesitation> ja lo a jaro uwe don unmi jisa muna wo ya